المشروب نتاعي المفضل هو لتاي بالنعناع التونسي باش نحضروه نبداو نغلو الما في البريق منبعدا نضيفولو شويا لتاي لسود و بعد ما غيلي نحط فيه النعناع فريم مع شويا سكر على حساب الذوق، نخليه يطلق فيه شويا بعدها نصبو في أكواب صغيره هو مشروب منعش و ديما نشربو مع لعايله و صحابي و في الجلسات و خاصة مين يكون الجو بارد مع الفيلم تولي القعده روعه.